नौकरी साक्षात्कार तैयरी हमथै सबसे पैली हमथे कम्पनी वैवसाइट पढ चैंद। वे बाद पद कुने आवश्यक जानकारी जू भी छन पद मा क्या क्या कौशल मंग्यू च। अनुभव क्या मंग्यू च। शिक्षा प्रमाण पत्रो जानकारी अपडू कौशल अनुभव आधार पर कम्पनी चुन चैंद चा। अपडी योग्यता मिलाण चैंद। अपड उपलब्धि और अनुभवों जानकारी दीण चैंण। फिर वेक हिसाब से तैयारी कन चैंद। अपडी कमजोरियों थै अपडी मजबूती मा बदलण चैंद।